Aloa de euii gh'é l'euio de oiva, quello extavergine o l'é o ciù bon, pöi gh'é l'euio de sansa che o l'é faeto co-o scarto de l'euio de oiva, co-i nisseu, e pöi gh'é i euii pe frizze che son de de giasô, de semmi vari e quelli li.